Ny fomba hitahirizako ny hena mba hampaharitra azy ela kokoa dia mizara roa, voalohany ao ny tetitetehako madinika izy ary ataoko lavalava dia aveo asiko sira de atapiko andro izy de manome kitoza, faharoa manarakarak'izay koa ny fomba fitehirizako azy dia tetitetehiko madinika ihany izy de atsofoko anaty vata fampangatsiahina izy ary havaingako mba hampaharitra azy eo amin'ny herinandro eo eo.